لو كنت مضطر اكل نوعين من الطعام بس لبقية حياتي اختار <hesitation> الارز والدجاج لان الارز يعتبر مصدر جيد للكربوهيدرات وسهل تحضيره الدجاج مليان بروتين وممكن تطبخهم الاثنين معًا بطرق كثيرة يعطيك تنوع في الاكل انما بين الأرز والدجاج يخليني استمتع بوجباتي